Iz' ka amina edy karazagna fagnaka le azoko ognona malôha sezy, latabatra, fadriagna ,salon, meuble. <hesitation> coussin. tabouret, armoira, komody